सबसे पहिले अलुइ पानी से धोएके परैसै। तब ओकरा बाद कराहीमे या कुकर मे पानी धरैसै तब उमे अलुइ रखैसै । जाके चुलह होखे चाहे गैस होखे उमे चढाके उसिनैए । तब उसिनलाके बाद पूरे अलुइके छाला छिलैए। छिललाके बाद अलुइके कचे कचे कटैए चाहे हातसे फोरदिए। ओकरा बाद चुल चाहे गैस मे कराहके राख दिए। तब जाके तेल धरैए तेलबा गरम होजाइ तब जाके पत्रक, जीरा, धनिया, सुखल मर्चा, पियाज, ओकर फोरण डालैए। फोरम पाक गेलाके बाद मे जीरा धनिया, मर्चा के मसाला धके भुजाइए। तब जाके उपर्से उहे अलुइया धके भुजैए भुजैयेला के बाद मे झोर लगाइए। झोर लगइला के बाद मे खुब खुदकैए । जब खुब खुदुक जाइए अलुइया तब ओकरा बाद मे आलुइया पाक जाइये। तब चुलमेके आच होखे चाहे गैस हाेखे ओकरा बन्द कर्दैसी आ चुल्मेके आच भूता दैसी।